Aaah kajokinit ayong nabo aah akwaar jik na kajokinit ayong kori eeh echami loajokon lo kajokinit ayong arai akwaar naa nesukuku ne esukuku alapolon ibere ni enyaritae krismass anak lo lap lo lo ebeyo ngunio louwang. Lo enyaritae lodung lung’ang’o. Arai ng’olo ekaru lelele lo elakarikinae itwaan daang arai poote echununosi ng'itung'a tochununos ng'itung'a. Ani echununosi ng'itung'a tochununos ng'itung'a, ani echununosi ng'itung'a toloto ng’isorok kerai nanam toloto ng'itung'a kilulumata, toloto ng'itung'a toboliata kiriamakinos nasorok, ng'itung'a teni lukolong esomatee, anang akwaar ng'ina togoloi ng’isukulio, poot ng'itung'a kipotoo ng'itung'a egelio anak akwaar na esukuku ng'iria. Egelete ng'itung'a teni ng'iworui. Iyaari yong ng’ide lukon togielak ng’irui, kichaining’ata ng'itung'a. Akwaar ng'iria egelete ng'itung'a togelaa ibere ni kolong anyarite ng’achapatii, kidorokis ng'itung'a ng'achapatii anawi, kidorokirioe akimuj. Akwaar ng'ina irumonio ibarasit ekoroe taarae kipoe kipotoo ng'itung'a akiring. Kiwakinoe kaa epias kaa ekabich kimuja ng'itung'a tolakaros. Kiwakinoe emusik. Toboliakis ng’aredii tokulakis wadaang kona yaanii arai echeree. Arai akwaar ng’ina anak a, ilakar yong takae teni emam ibore iting’it. Ilakara yong kotere itor yong kilaa awi, awi na itori yong elakara ng’itung’a. Waadang ni itori yong elakara ng’itung’a ng’akiro daang. Ejok akop alakara ng’itung’a daang elakara. Elakara ng’itung’a tani akwaar ng’ina elosenete ngiche kilasi, kilasi ng’itung’a toloto, kilasi toloto ne eya ng’ipolon, toloto toboliata kaa ng’ipalon, tototo kaa ng’ipalon todokaa tani ng’amotogae toloto ache kop. Arai akwaar na esukuku na elakara itwaan daang. Iriamoni yong ng’itung’a ng’ide teni luchik teni ng’ide luchik ebaliasi, teni ng’ide luchik eya wapei enapitoo ng’iorui, eboliasi aah nasorokit kiriama ng’itung’a toboliata, akwaar na eboliao edong’a lo turkana lodapal taramae ng’akan, toboliakis ng’itung’a ebalasi kodekodee kodee eeh eeh ekamong kode kodee eeeh kodee kode king’olik yong irin tu yong eteng ng’olo emotun ng’itung’a toboliakis. Taramaa ng'itung'a kinyakanakis ng'itung'a luche. Epote ng'itung’a nawi aitwaan kinyakakis kinyakakis kinyakakis esukuru kiponetea anikone ng’apaa tong’orae itio tong’orae. Apot ng’ide anyakujia anikon nee, toboliakis ng'itung’a tonapaa ng’iworui luwif luajokak toboliakis ng'itung’a tojeker awi naka na ng’itung’a tojeker akop daang tokukunyu. Ilot yong awidaang, enyaritae ibarasit ekukunyu kona kimujae ng'itung'a akiring, akiring nakabon. Eya ng’iche teni epeete topee tokona, tolotoi ng'itung'a topee tokona ng’ikosokou iboyote alokop, yaania arai akwaar na ajokon na elakarikinaa ng'itung'a daang. Be ing'olikini yong ng'itung'a teni takaa eyeya ng’ichan emam ejeye arai abaye eyeya lu emase epurot, eyeya lu umuje ng’amujaa, eyeya ng’ide ebolisi, iriamakina nasukul arai akop ne arai akwaar ne itwaan daang ibere daang esubi ebere daang esubi akirout naajokon na italakari taa arai akwaar na esukuku. Na akwaar na esukuku nyirai teni ng'itung'a ejiyete. Kotere ipanyete ng'itung'a ng’icherein ebolisi ng'itung'a. Arai jik ibere alakara na ajokon. Arai achemitoi naajokon. Ng’esi asakena ayong arai akwaar na amina kuliko ng'irwa luche daang. Arai jik akwaar ng'ina. Anak tu akwaar na ebeyo akaesukuku anak akwaar na esukuku tonyout ng'itung'a kigolgolakinos ng'itung'a. Tosuba ng'itung'a tosuba ng'iworui, topiasi ng'itung'a ng’awoyei, toseger akop. Teni ng’akapolok kilaakis ng'itung'a, togoloi, ng’apison enan teni ng'itung'a elose naofisio. Ayaa ng'itung'a, ipanyete echeree, elose ng’ichee yasi ng’ide keech kilatoros ngapichae tojeker akop, tokukunyu akop ng'esi kajokinit ayong, ng'esi kajokinitor ayong tokona ibere ni ebala yong nyo esukuku. Akwaar na kajokinit ayong anakwaarisea kadaang. Arai akwaar ng’ina na esukuku, ngesi asakanae ayong akwaar ng’ina ejok akwaar ng’ina ejok noi saanaa. Ejok noi arai ibere jik niajokon. Ng’esi aminar ayong akwaar na esukuku mmmh.